ניין, די וועלט איז באשאפן אזוי, אז ס'דא ארימע מענטשן און רייכע מענטשן. אונז דארפן נישט דא זיין צו איינטיילן די מענטש וואס האט געלט צו געבן פאר די די מענטש וואס האט ווייניגער געלט. אויב יענער מענטש וויל קען ער געבן צדקה פון זיך. אבער אונז זענען נישט דא דא, אויסצוגלייכן יעדעמ'ס געלט.